Viialonõ liin, tävveste täämbädse päävä viialonõ liin, sääl inemiseq eläsegiq, sääntseq klaasist majaq ummaq viialodsõq. Sa näet, kuis kalaq ümbretsõõri ujosõq ja olõtki harinuq niimuudu sääl elämä. Sääl um tuu hapasnik, sääl um õhk ja hingät sääl ja elät.